<hesitation> Ah ra fudinge cikulge ada go ah gundu yurai kelle yo. Kwadi hai saa hingil ge minti hakange higai yo wacar wanhela go kwadinge wal wau nge wan waji wan maduwange karri wan mada nge wacar wan drus gun yen wukoi wan madiva gen, wate yel hinai hai ndora awaro. Hi awan dai shikenan dai luucar karwu ngau wan karya nguu nga yedau kaniya fadon nga char wal kawu ngau nge dai wukoil aunge kawu gan wani gen hai duwar gudo asardo au nge wajai ngen maji lusa nganai yen dai haban yan kangei nge dai wan duwar ngau yen kawu yen wan fado yen uk ma ikoi wuta man asar ngau yen wute dau habaun yan kangai re ngerini yen kangai nge yen magribu ngani ya hum wai nganai nge yukoi lasha agano yemai yel fadoo yel fadowo yel hinai nge wute wayel fadonge wal hinai wute dau ri yel ngenai yen kingai ngenai ngenai ci nge wal henai honai kimum nge won rukaa ngau nge. Kwadirai nge yo adeamun nge denai munge go wan ragumun nge fudinge wan sara din nge fudinge wan yu yu dou go muhilum dai won kawu ngamu nganai cigo dai wonge dauro yal ngawai kettea geka kira wutal nge kira lokol wutal nge kira allo ye wutalge kira lokol yen dai, ai doun wallau daijo dai wandi kala yu nge kira, kine wakeguyo dai afigudag dai awalle kijirai gudo ham miniri wukula baga, baga hauri ge echaranga boko mego boko yifinai yau gen dai yau yenoa, yau yerwa goro dai noftin nge yerwa godo sowwal la guda kimani dai yo yonge kimani natiggade n kimani goedi wo yau hagudu yau lugu cigo ngaran nafti go haini ngi kimani nan gode di gur wani acul le yanan ja nga nakwoi wani aculka kimani acullan natanja hiu acula awan gen nawuni finanai lugu cigo kimani wuni funanai kawu ngadan wani acula dai kiru hal kadan ge yifullai ngaan. Yo gu ga lugu ice nagudu nata jina gu ga nawunu nga dai dauro ha daura nalai nge do, aga aljan na acul kuruu lugu ci halla nafti ngagu nafti wani yon nga wukul ngani baga yu madai yu mari yu bila nge yala kui yo ye die bila naju le bea al ajan ngo aligan go kada go naflinmə kala kala ga sai kanadi rigo di ngede affigudo nice ge aculja fuduge ukula laiya knrani natagau ga cego alhamdulillahi na lugu hi lumma cege alhamdulillah yo yon dai yukul nga dai fudunge yukul ga au gundu kulgu – ukula madai yu maniyu yo baga ma yu doro ye yu kaulali ye yu dai mal fatiri yo yu yedena dabon co yukula nadu yo tilama yu garai dabun co yedana ukula nigerian ukula handu mai gara nau haguda nduco hagudu ga nacar ra bar a ha boyo atto nige acula daula aculunga nagi lugonga mai daulan ge yo yanga lugunge yedena kenge uedenange gecegeri yedena na acula cai yon aci minda do dai alhamdulillah. Yo gudo di kimani natui nge yo denai nge yajudunga alla indi wani ge karmi yungun nge aru ben nu nau nge yu en nai nga lkemai nge, au nekema manno kimani ngodo dunmo bal mukonoi larte ngamu ga. Yande larte ngadan ga kine fula acula durun yu kimbunge yikoyan ge mahar nge yuko yun nge ki balai ha yu cal lai kettea kol yo yugu an da yen kendigero hai gwai ro acil lugu acar fodo acinyen acar fudo yalla nge yen fuwu nigenange nalar de naji lugai yen nen judo di kimani naru ce alhamdullilai nge tenga dayi mucenir kimani ga kamini nayi hamduro nitai ni gen glai alla aji handuo nge kimani naru ngamu nge nataimu alla kimani akulai di gamun nau din di nawui yo yu dice yo alla kimani yen di her ge aju mun nge her dai ye di nge wumunnai wuenge. Wellainu coni kira ngile monti o yu njili kira ngamu abin ngudo ital ilmu wudo mutai bor mego – nel bor mego gede kiman nduko geka kiramu ro shugaban kasa yuru gunna yu naju dan kira muru ngra fu silum ngra nctal kiri kujara yo acula ga mutalau yallamu kira ga damu yedena damuno kamai halla a makano chio yon gedo, ngamu o nabal amma wellamo mukalau kira gedi dammo melo den dunaa halla lugunge nigeria ado lugun ge kal mmun ga naji rep oyu a a senat a yu gudo dam go nice ga njilin. Ekallou wellagu sajai yu police yeyu magrason ye yu yeji koston gel bor mega yo yen gedo lugu kettea kol ge o lugunge ha gan wellamu gam kira gudo lugun go judu kakkadi gadan akal gu dumuyo melo bor mago me callau mange karri mego ga lugu gamuro dumu ndottogudi aga amai yo bor negoro al yei ne ngayo ye yen-gecal ilmunga – ilmuyen bawo dinga gecal ilmunga affi ngaido nalli kal kal nga halla gaka kira yonga kawu tuin benge golnge gel ganyudo affi gudo di ganyowa halla ngani gamun gudo wal fude gudo lugu hai yiman hingie woro walnu nikiri an kawure ya dan nge gace menin ga meni naka kira ya ga aka kirayen nge affigudo di aji kal kal nga hinni wange mgo kamai ano nefunni luga aka kiran nge yen kawu hinben mu agajen maino, munai mu wo lejin a wasop yu a tik tok yu instagram yu yau mbaga na lugu diyyo gaka danjan ge kawu lunben mu ga amigau ya nga halla gukula funaguro jaman hafillai ro gan wasop wa fudo dubai yu saudia arabiyenyu faras yeyu ea amirkan ye yu ku loi ngagu ngetalau ke denai kungina nge yuraiwu kulai ngagu ye yu dai nge ljai ya port ngege har mumber ngagu aculga kulaiwu ilmo muin martino dam muno yedena mu talau wellam mu kira gedi. Nel bor mego doy nge mukule warai megon nge wukula eliowa nji lun nge minda o wawui yə mn wo ya mamuno dabuwo ye, mbaga yo di nge kina ngu wange ai ngalwo min ge manno melau fodo nigriange en alhamdulillai al akai koru niger yo mun nori kokari fodo chad ye yu yi yo jonno gannunoi mba nai namunu wo ri en yen yakal ge jigge gabayan dogai jigge ganunoi ngo megas ya lugu rgela gudo hukuman nga halla lugu en eci niga lugu yedengurnga na yedenan ga yel kurunja eceno na gan commini a te, kuro diran ai nayo mego yo yu en jabt ngena ne attura mukalau wakamu kira weclamo damunoi ya yen ullude ce fodo yedena, yedena zilan yedema karu tilam dammo ngo dai yajina ilmoo kimanro wujono lugu kettea kol gudo herran nga lugu her ran nge makelau kiraa gede nattal mago dubu rada en ago dewde her, halla amunno foduo, fudo ngamu-no dieyo, lugu dioyo gamuroi ketta kol gudo naka kiraga nan naji nan wuni naji shugaban kasaa hallah jilen ngayo naji maina ye waci humogen dindi ndar buru ge do halla nutu wi do, wutu hui lugu do halla naji maina kurbu kiramun go. Leman chand geke ngugo ngani kuru bila ngja mago wukula yen nogwai ngot ke gabu dago wukala megon yeji gunnayo, shagaban ka yero gika liman ngadan kamininge ga hau nage dori here hea alkan hegai gudo guguri kinbar gu yel yetamai larte warai yo do ci nge hau nagu hin milliye hakkan gudo yabo nge hal kallaileton nga, yenndan aru kakkim ye nu higai yen go yo ngayn ge kira mun ywudan nge kira yulan ngra fuw yatar ya bugu bugu do nge gugugu o munda kim di nganai nge hel ilmon nga wute mukano kira nge, mukani kirange aja bor nego akano kira gede yulno bor nego gede bor megonge damuco gudo ngo tilaman wukanju gudo nange nol ta fudo magon nga ha dan nga bar onnagon mu yugumo cenu gwa en kimani nate, nal yo diyya yel yeyege boru diygo kimani boronwo najugenge nan nayel humo mego jamai yen yamomude bana fodo yo yo megeke ne yalga nga mujai no funo mu yero han ngeno han ruda diran yo mego ri gam fudo muchalli yede daji yeman genani banade boro ngo kegeno gwanti mon wute damuno wule.